To ah gaskiya kam yaka pashi laka ti ta ni shawara laka ti yada taba foriyawa kamya shawaran ki halli kuma ti nu shawaran adi adi zamwa kamya sakalaka ti yaro yaro yaro makaranta anti da wuti jarabawa laka anti pila to ana diya karatun madiya yapasa yada hara kirawa anta pila anti yo pillari ngiza ngiza ngiza kamya ana makarantinma yada hira kirawa kuci ki zari anta pila awo nda da hara panwa su ting da harari hara kanadi kagimwori kagimwo wulhi suti go bara harani mi ki hara tin ga tin ga mwo namtari to ti namtisi anti hmhm anti wulhi shawaranin dakilaka ti wulha to anti wuti eh kal kal ka suti ya nuwari anti pila to mi mwo kan zin zi kwa da ku ima ki kwamti kiri ambila ki nu anini tin zi anti zin zi dakilaka anti wulhi eh su ti ta pillinidiya mi nuwa. Yada tiriwa mi nuwa yada shawa to anti pila to nzi nuwa anti hara to saka ti hara suni kamya ata kira <hesitation> jarabawa to jarabawani kisi ka pakti apa ka shilku to ama tin ngita ka nu shawarani ga lu ga zizziku ga zizzikuni ga shilku shilkuni apani ti mi ta tira ta nu bwana ka ta pila hara kanadi mi gin ngita an kura jarabawan nbur a karshe mi gin ngita gada karatu ti gihara na bwohilni adanzi gapanwa anti pilla to yo mori yo mori yo mori tintaa kizira rip rip rip rip tin yara filthi sur filtha tin yara mwori kaya rubuta har anti hyel hara ki anti yar kuri jarabawani ka hir hyel tsuwa ka hir hyelm thaku ti yar kuri jarabawani lafiya tii exam ni ti yar kuri jarabawani lafiya tin sakamakon sibila to ki harap dakilaka to yada taba foriyawa insha allahu rabbi sun ki